والله دائما. يعني أستمتع بصراحة نوع واحد من الموسيقى زي العود. و أحيانا- أحيانا أسمع ال -ال الأغاني المصرية، بس مو ذيك المصرية الجديدة الشعبية والمهرجانات والأشياء هذى، لا- لا أحب الأغاني ذيك القديمة، حجة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، الزمن الجميل هذا.